Ngjyra e hint <hesitation> m’len mu ni e pasigurtë. E hinta m’kujton do sene metalike, të panevojshme, ato kerret Opel shumë kerre t’baballarve që jon t’hinta, edhe thjeshtë t’mërzitshme. Osht ni ngjyrë as anej as knej, nuk m’pëlqen.